Навъҳои гуногуни чой вуҷуд доранд. Чои сабз таъми нарм ва каме талх дорад, барои саломатӣ фоидаовар аст. Чои сиёҳ таъми пурқувват ва хушбӯй бештар нӯшокии ҳаррӯза аст. Чои сафед нармтарин ва бо таъми мулоим байни чои сабз ва сиёҳ таъмаш бой ва каме ширин. Чои гиёҳӣ аз гиёҳҳо омода мешавад. Ҳар як чой таъми хоси худро дорад ва ба завқи гуногун мувофиқ аст.